Anisan'ny filohampirenena ao Egypte i Abdel Phata Alsisi <noise> I moa zay voafidy tamin'ny valo Jiona efatry ambin'ny folo sy roa arivo.